אַכֵּיד, תַּחְדִיר כַּאס אִטַאי סַהֵלּ בְּזַבַּא, סַחַּן אֶל-מַא מְזִיּאַנָאן חַתָּא יִגְלִי, מִנְּבַּעְד כַּטּ מַעְלֵקַה סְגִּירָה דִיַּאל אִטַאי בְּכַּאס אוּ כּוּוִירָה אוּ גִ'ר סַאצ'י דִיַּאל אִטַאי, וְסַבּ עָלֵיהּ אֶל-מַא סַחּוּן וְחַתּוֹהּ יִטְלַקּ שׁוּיָּא עַל חִסַּאב שַׁחַל כִּתְבְּגִ'י אֶל-לוּן דִיָּאלוּ יִקוּן גַּאמְק, מִנְּבַּעְד זִיפ אֶל-סּוּכַּּר עַל חִסַּאב אֶל-זּוּקּ דִיָּאלְכּ, בְּצַחָה וְרָרַחָה.